Tamin'ny valo ambin'ny dimampolo sy valonjato sy arivo da lasa zanatany frantsay i Vietnam <noise> ka tamin'ny telo ambin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo koa lasa indochine ny frantsay avao koa i Vietnam.